A m'piazu i vestì cumud <hesitation> le le tute, le braie lunghe, a m'piazu pa vaire i cutin e le scarpe e bütu sempre d' scarpe da ginnastica